دائماً حلمت أزور اليابان، اليابان بلدة متقدمة وبيها مزيج بين التكنولوجيا الحديثة والتقاليد القديمة، أحب أشوف كيف قدروا يحافظوا على ت- تراثهم وثقافتهم رغم كل التطور اللي وصلوا غير كذا الأماكن الطبيعية مثل جبل فوجي وحدائق الش- الكرز شبيهة بالخيال وأتمنى أعيش تلك التجربة بنفسي يوما ما.